ഭേല്ഗിഅമദ കേല ബാസ പതിര് വേദു। അന്ജി പുന്ദു ദുത്ഛ്, കുദോന്ജി ഫ്രേന്ഛ്, ബക്ക കേല ജന ഗേര്മന്ല പതിര് വേദു। അന്ദ ഈതിതദ്ല ഇന്ഗ്ലേസേ പുര കലേഗ അര്ഥ അപന്ദു। ഭേല്ഗിഅമദ അദിഗേദു കേല രിഛ് ഫ്ലവോര് അന്ദു। കേല പോപുലര് ദിശ് പന്ദല്ത ഭേല്ഗിഅമ് വഫ്ഫ്ലേസ്, ഭേല്ഗിഅമ് ഫ്രിഏസ്, ഭേല്ഗിഅമ് ഛോചോലതേസ്, ഭേല്ഗിഅമ് ബീര്, അന്മത കേല ഫമോഉസ് ഇതേമ് അല്ല। ഭേല്ഗിഅമദ കേല പര്ബ ഓക്ക ദയ് ചേലേബ്രതേ മല്പു വേദു। അന്ജി പുന്ദു ഭ്രുസ്സേല്സ് ഫ്ലോവേര് ചര്പേത്, രദ്ദു അര്സ ഗുവര ചേലേബ്രതേ മല്പു വേദു। നതിഓനല് ദയ് ഉന്ദു, ജുല്യ് ഇരുപത് ഒന്ന്। ഭേല്ഗിഅമദ ക്രിസ്തിഅന്നകുല് ജസ്തില് വേദു। അന്ദ ജസ്തി പന്ദ, സേചുലര് ജനകുല്ല ബിലു മല്പു വേദു। നോര്വേദു പുരേദ്ദു പോപുലര് ഛുര്ഛ് പന്ദ, നോത്രേ ദമേ, ദു സിബ്ലോന്, ഭ്രുസ്സേല്സ് ഏദു। ഓക്ക സിഗ്ന് ബ്യ് വസ് ചഥേദ്രല്।